Jokuae yigua tundi jaeko mopeti eh yigua oipota jei, yaesauka bae yenbuete ñai bae jaeramiño bi amogue reta pe jokuae oipota jei jaeko onbuete winoi mopeti tumpa